تصور کٔرِو زِ اگر بہٕ چُھس اکھ پائلٹ بہٕ چُھس ٹف کِس صورتہِ حالس منٛز ہوٲئی جہاز چلاوان۔ بہٕ کَرٕ پننِس مُسافِرس سۭتۍ کَتھ، بہٕ وَنَس تِمَن سیٹ بیلٹ لاگنہٕ خٲطرٕ۔ تہٕ پریشٲنی مَہ کٔرِو زِ سون ہوٲیی جہاز ہیکہِ آسٲنی سان حالاتن ہُنٛد مُقابلہٕ کرِتھ۔